Ñy fomba fanampaha hoho, mba tsy hamparatsy ñy fampiasa ñy kopongla, kopongla eo tsotra ñy fangala hoho aminy ro tsy manahira, ary tsy mamparatsy an-teña koa.